हाथी अपनी सूँड़ को उपयोग बड़े अनोखे तरीके से करत है। ज यह उनकी सबसे अच्छी और बहुमुखी संरचना में से एक होत है। यह खाना खाइबे और पानी पीबे में बहुत सहायक है। इनकी सूँड़ उच्छे पेडन से फल पत्तियाँ को तोड़ के खाइबे में बहुत मदद करत है। इनकी सूँड़ में लगभग एक दाये में आठ से दस लीटर पानी भरि जात है। इनकी सूँड़ कोई सामान उठाइबे होये या पकड़ बनाईबे होये तो कुल मिलाकर मदद करत है। सूँड़ हाथियन के जीवन को एक केंद्रीय हिस्सा मानो जात है। और इनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन शीला‍ता को परिचय देत है। इनकी सूँड़ में लगभग चालीस हजार से ज्यादा पेशी पाई जाती है। इनकी सूँड़ लड़ाई में बच्चो केहु काम आत है।